د ساده سوپ د جوړولو د پاره یو څه کټ سوي پیاز، اوږه او هر ډول سبزیجات له غوړو سره یوځای سي او جوش اوبه باید ورته اضافه سي، د مسالو او هر ډول حبوباتو سره څه تاسې یې خوښوئ ورته اضافه یې کئ بیا یې له شلو نه تر دیرشو دقیقو لپاره پرېږدئ؛ ترڅو پورې اماده سي او وروسته د هغه نه بیا تاسې کولای سئ هغه چمتو سي او <hesitation> استفاده یې کئ.